Ahey unum faitiey oganikin bei woni sunin bitatin sababunii woat ishin orrua orreni chollea, ishi sun dukub namintin hin duftu, akum ishin orrua duft akumsun daabeteni ama nyaateni, sun woyu sihinkeetu woyu si dukub siitin duftu, duumi unum faitiey malsunin bitatin.